<hesitation> Aɖia nona wòa teŋ tsɔ nyanu, a tsɔ ɖe ɖi le awu, nudodowo me aʋɔ ku etɔwo. E kpena ɖe mia ŋtsi be numawo a kɔ koa. E kpena ɖe mia ŋ'tsi be nuwo a kɔ. Mi zãna aɖi abe, kpeviɖi, akotɔ <noise> Mi zãna kpeviɖi, kpevi goɖoe gbaku akɔtɔ le mia gbɔ. Kewo o wɔnɛ le mia gbɔ, akɔtɔa, o wɔnɛ le mia gbɔ, aɖiwɔ ku etɔwo ye o tsɔ wɔna akɔtɔ le miagbɔ. Kpeviɖia, meɖewo zãna amidzĩ, meɖewo zãna azimi tsɔ tsakana ku ŋ'ɖewo tsɔ wɔne le mia gbɔ. Ne ma nya nua, kpeviɖi nyea me zãna ɖoa, kpeviɖi ye ɖena eɖi le enumɛ nyueɖe. kpevi goɖui ɖena ɖi le numɛ nyuiɖe. Akɔtɔ ya, mi zãna akotɔ ya ne lele ke ya wu nukuiwo le agbadzɛ me ne mi. Eyiwo abe kpevi gbaku akɔtɔ ma, keye owɔna le mia ŋ'tɔ miagbɔ woa, o gba trɔ hĩna bubuwo vana keŋ va sana ne mi abe si je savais, santex, <hesitation> giv ku etɔwo, o hĩnawo vana va sana ne mi. <hesitation> aɖi ʋetsi woa wó nyi keo mi lena wòtsa vlavo. Ke be teŋ trɔ aya tsà ne mi koa.